والله شوف انه يعني بيت سمبل بسيط <hesitation> بحديقة صغيرة دورين دور مثلا للنوم ودور للمعيشة دور فقط مخصص للنوم الدور العلوي هذا فقط مخصص للنوم الدور الأرظي للمعيشة وللمطبخ الحياة والتلفزيون يكون في مثلا العاب او بلاي ستيشن او شيء يكون في مساحة واسعة عشان أجلس.